الشهر بريفري تاعي هو ديسمبر نستغله بيان بارسكو ديجا الكليما يكون فيه بارد ديجا نحس بلي سي لافان داني ديجا فيه واحد لاتموسفار شابة سون أوبليي كو في لافان تاعه كاينة لانوال و ريفيون دونك سي بلوس كو بارفي